To ma wsa zǝmaiya ngi mbǝ rayuwa ya na wato kli, ama kowanai kli ɓau wato wsara sǝ kla kantǝgha kla tǝmbwu kla kwi kla tǝruwi ghǝtǝni ko nama mbǝ klai mbwa zǝm dai ama banda kla kǝgli nai gargajiya nkairi nai al‘ada ghuma nkairi to zha zǝmu wsa ra sǝ kla ɓiɓai kwan wti sai ngyangyadli na zǝm ama kli kam waya ˈnara ldaɗaghi to ko na sǝsǝli ko na tata ko na ma nama waya ngi kli sannan waya ˈnara wndzawhgu naiya ɗa ma nwdzawhu maya gharǝ ɓu mi wa nwdzawhu kǝla zhi jikǝ mbǝ ghi na ma ˈnarri ya rǝ nganǝ ya ˈnarǝ na ko waya dzuvi pughǝrǝ babali na mi nǝgha na bwuts waya ˈma pazhi chighi ˈma niya nˈma dzimbǝ ɓuvi ˈyi naiya dzimbǝ nkwangyinwtsughi magwunwtsughi kwa miya chighǝ dzimbǝ sari dzimbǝ sari zhi ƙiɓa tsu rǝ pwa giya niya tsu ru khi